ديما أعز على أحسن عطلة أسبوعية هي <hesitation> آخر الأسبوع، هذيكا آخر الأسبوع <hesitation> احنا في تونس عندنا ديما آخر الأسبوع يوم السبت، ويوم الأحد، ودما من أحسن العطلات اللي نجم الإنسان <hesitation> يتفرهد فيهم، ليشوف فيهم أموره ليشوف شنو ينقصو، وشنو يزيدو <hesitation> الا يمشي <hesitation> يحوش، والا يشوف حاجات <hesitation> حلوة.